<hesitation> Fomba fitsetsefan'aspiratera <hesitation> raha maloto zao ai aspiratera manko mandeha couant izy ai de <hesitation> juste hoe atsatokanao aminà prise fogna izy de <hesitation> kitihinao am'jay le bouton mampandeha ananjy de <hesitation> atao mariny le loto ake izy de tonga de <hesitation> tsintsefiny mandeha aminanjy akao le loto.